Ny- gny aretin'ny alika haiko zao de gny harimonta, de laha alika iny zao tsy vita vaksinin'ny tompony la ma- magnekitsy olo mamindra amin'olo zay kakeriny igny de lasa azon'ny haromonta koa olo i la miafara amy fahafatesa.